Kua kuaxana tió kó, ihó kue ¡h! <hesitation> Xanrá tu'un i ino xanguno i ino kua xanako nrída ché nani justicha'a dada nrá, nrakida'a xa nrakuaxhi xananixhi iin kiuxa kadaxhi, xan na kuixi nán iin tutú akadaxhi xanaxhituxi, kexa nanrí xaxhitión ñuño i iin niuté va xana nguaxadandó xhino davii, ko uu o onina nadakua kuano te ngua nguayano davii ñoo xana hu ho kó, kuaxando kuenó no nroño ihá ñuyá nrida xhichi no ki nruté nani duku tuku nani, doña até nuña xhini ya yukuñoo naxhini té una yidó ihá nuxhi nanyido nanino nanyido no ña tuña xhini, no teñpa dikua ñadikua ñadikue ñadi yuku nenú xon xa ngua xana nrida na yingui ñona ngua xadanró naño danguiyá ko ngua xana, xana dakuano nguá xana kuano tinaratoxi ayivii.